<hesitation> annabaajo Muhammadu oo sallalaahu aleyhi wa sallam. Sabi kanko o ɓurnaaɗo tageefu ngoo fuf, miɗe yiɗi mo duu kaattooɗe. Ngol lanndol kaa, kanko nii woni ko mbaawmi suɓaade e wiyande ɗun, sifanaade ɗun.